Koa avy amina zao ai, <hesitation> azo lazaiko oe tsara zao zegny a satria monko ai <hesitation> tady vôla monko ra tsy maintsy atao ai, de <hesitation> anô zegny kô mipetraka ami tagny tokagna ake fogna e possible <hesitation> tsy ahazo le raha ilainao donc ilaigny zegny le mande an-tany lavitra kokoà o satria akagny zao possible <hesitation> ahitanao business ahitanao <hesitation> kandra zay azahoanô vôla.